Sémí ñtéyé ké mmááá ásòbò ágwòdón dá nsùkó ñká ùfókñgwéd, ányèéé ánàñ álí ùyóñó ùfókñgwéd, álíwò kínjéjém mién. ámí mmò mé ajém mión ké ñták ánké, áyéwò kijém né ámí ñdé ùfán émò. ámí mmò iyò ké mmòkán ndé ùfán idén, ké nkemé ídé ùfán ágwòñwán íkpóñ. ányéwò iyò k’ibán ásé dé ùfán ágwòdén, ámá ányéwòòòò ájid ílí yíé mkpó k’ùfónkngwéd ùsóró k’ufókngwéd, ikiyie ùsóró dé ányé lí akéeli ùsóródé, áyénũn álíorò kémò ùnóffén ákùk ùsóró, ámí mbó ákùk ùsóró ádo Akémá ámí ñyóñ, nké yóñ, Akpéné, ányemá ñsòbò mién kusùn ányésùkó, ásùk ámfáná, ámmò kiyo kemi ñjèmé ùfán ágwòdén, só ákémá ányeli mmò ñyien kíkí ñnó. Nyíén táùsín kéd ádé íwò ná. ñdé ùfán émó ná ámi ñtímé táùsin kéd ádé ínó ámmò ké ñá kábá táusin ké ádé ñno ányé, ákérimá ánkě nó éká ámá táusín kéd ádé k’ùrùa mmò ná ábén asók ájén ámmó.